أنصحك بأن أنت تحضر كويس جدا وأن انت تتدرب قدام المرايا او قدام صحابك وتتكلم كتير وأنصحك بأن أنت تقسم الكلام لأجزاء وعناوين رئيسية بحيث أن انت متنساش حاجة من الكلام اللي انت عايز تقوله وكمان عندك تمارين التنفس والاسترخاء وتتخيل حاجات إيجابية تتخيل أن انت هتعمل كويس ما تتخيلش حاجات سلبية